Wo kou ga yigandé bé tou wo ga tini angana yiga a ga timé ntokha lakhé ké ni bassalé gna.